Comid ni rdaw nú nez re, laxnu re nani, comid ni rchiglaza nú xobginy gidy, xobginy gidy lá ni ni zëga, este rquí nú giny, rquí nú xtiax, rquí nú oreg, rquí nú xity, rquí nú tchi gi´w ni tchi tche ni molin, gyet ni tchiru gackzack ni xobginy, tchiru che gidy lo ni tche bndax tche lo ni, zëzy na, ni rchiglas zacka nare, ni la xobginy gidy, tchi comid ni rdaw nú nez re zth frït zëga nix ga nani, rdaw ga ni rchiglaz nú nez re, frït gy, zëga zëtbudy zy ni ryo tchi giziad nú zëtbudy tchi zëga giw xity, giw btiwx gix, giw xtiax giw, tchi cheni lo cald, za cald ni rackzack gidy, tchi gyw b´+el gy, gíw gidy gy va, giw ra bel gy tchi tche zëtbudy lo ma tche ra lá ma, ra btiwx gy ra tche rathe ni tchelogy tchi ni la frït za, tchi cun gindo gidy, zega nix ga rackzack ni nix rdaw nú ni, nii zega ni, zega rack xobginy rack ni, giw xila ni, gisob nú gidy, gunzacknu gidy, tchi zob ma tchi qui cald gy ni tche cob ló ni, gysob nú xomily tchi gysieynú cob zëga gun zack nú giny color cuthe nu bez, semill xthen ni cuthe nu tchi giki nú ni tchi cun ga oreg, cun xity, cun xtyax cun tchi chonenu ni molin tchi gibire’nenu ni, tchiru zalo gieñ ni, gisieñ nu ni lany, lo cald tchiru gizee nú giny-ndo chi zëzy rack zack ni lá ni, tchi ¿xini zth na?, nizy diz.